أحب إني أشهد حجة الوداع, علشان أسمع خطاب النبي, عليه الصلاة والسلام, والصحابة, وأستشعر مدى عظمة الرسالة, وأحس بكل إحساس عاشه الصحابة, وكمان علشان يتعظ قلبي, ويحن, وكمان علشان أحس بكل الأحاسيس اللي مروا فيها.